L'ültima coza chë l'ai mangià al e la pasta cun ël ragù dë carn, pöi l'ai mangià l'arost dë bucin cun la sausa bianca e pöi l'ai mangià le carote cöite ën la casarola